A nuk malet pa anu anu anung niloun a time a nat lik a time, a nat lik. A tiem ant lik a a numila kine atua naf a tua numila bar kokono kina na bar kokono a a numila a umubap rap, a kokoe mila ya vatung na papalum a mila tavoingun. Ma kar karuk ya ravate pa mila dalavan dala pirat, dala van dala papit a tia nene, dala van dala, dala dala popoko ap dala popoko na numila na na wok komdi niga ye a a kokoe mila nunure tul tar tar mila. Okey yong na time, ya ravate mila dala utuma tai, dala armarage atuma tai, dala armaruge utuma tai, dala armaruge wawal pa. Yong na time dala amaruge wawal pa mila wan utuma tai. Mila virvirit, mila armaruge tuk ya marom. A time kiti, a koke mila a nuna na kar itar kul na kar a keke na viran. Yai mila lik a ung guguve pa mila vua ma kekena vinan, mila vam tuma tai. Yo na voro na time mila nini mila, mila mila pit na pakapakana kondika. Yo yong na time a avinan utuma ma utuma ma ngir na yang ya. Kir kir mila rap kamanga, a kir mila rap kamaga mila wan tumaka yong lalaka. Pi me na wok kati ma lar yare guguve pa mila rap mila wok. A time kiti a kokoe mila i borbor kabaka ma mangana pal, a ning a mangana pal. Ho a time mila wan mila e mila torom ma nuna na rarate tuaku tuaku mena wok, mila popoko, mila wok nene. Ayi mila repopei i i iperepope ura mang gana ko na a niluah ma. nuna kine ma numila kine a tambu vot ap a utkitikiti na niga ang tar ii kukul ono i vot. I kukul ono kukul. i kul na kar nangadi vot. Yo a time na nagandi mila mila pakan kurue a nuna apapalum kiti. A ya ting guve pa mila utuma vila wok nene, mila wok nene. ya ting guve pa mila popoka milar popoko, a time ya ting mila tar mila pirat ya ravate mila pirat. Hap mila mur kurue a nuna kurue anuna na papulum atia ma a a bar kokono ya mila wan mila wan tuk a koke mila i i i kul a ngaulu ap me vat na kar. I kul a ngaulu ap me vat na keke na vtnan, yo akoke mila i mat. I mat pa kaun mila. Ho a time kokoe mila i mat kan mila aning a vovo na nat lik a yana tobernat i pakan a nuna papalum. I pakan a nung papalun i wan i wan i wan. Yo a time tobermat i mat, topaipai i pakan a nuna papalun ha mila kama barta kamaga nagadi mila pakan a papalum. Ho irap paipai kir i mamel kuruai a tinge ma papalum i nigge yo kondi tovimbi i i i pakauni. Tuk kondi a papalum ne na papa a numila a koke mila iot iot iot papalum ka iot wan ka. Yo mila rai nagandi ma ma numila a a a vavaogor argil a vaogor argil a tia ot ma numila kine na tina ulai me mila a bar ta. Tur mila mila tur arivung kuruai tar na urkitikiti i vot kuruai. Ma side na a side na money i vot ma side na tabu i vot kuruai. A yo a niga mangit kaule tara tara rate onno ma side na arkukul ma side na arkukul ma nua ningang la taulai na na mila mila mur kurue a koina mitua e e kokoe hap enane tuk kondi. A taem a mimila itaulai pa kir mila kir mila kir mula keung malet. Kodi mela el pa ina kodi, kodi ot mila arkukul. Urep ura pakana kondi, inure mila repotan i vot kuruai. A papalum a tia ma uma, ap a papalum taur ta a a moni ivot mila mila mal kurue apakana kiti. Ai tar mila repote a a koina <noise> tia lilivan. A taem mi la rate tar a magit mila piti, mila vung guve a na mani na kondi ka ia vot. A taem a taulai a ning i el pa aina kondi ka mila arkukul i rap, kir ta magit ia ia ia bokon mila. A urkitikiti rap ilangalanga ka tar mila, mila pipit apangan. Mila reportei nangadi mep a koina maive. Ap mila pite pa a numila a numila kokoe mila ap enane mila a taen mila nat lik dia nunure bin tar mila me voro na pakapakana kodika manina ot ma ma wok ma ma papalum papalum tar a magit iot tar ma kidol na nilaun ananena na bartamana ap i koina mave. Mila repotai akoina taktakondo kir tamagit tar dala, mila imba taur a urkiti kiti ivot i lar mep koke mila op enane mila dia iot kove ka mila.